जर कळीजा स्लोव पडला जल्या पेसमेकर कालकाल। एक इलेक्ट्रिकल इम्पुल्स थडता आणि त्या खातीर। कळीज बरत असला तसा परत नॉर्मल जाता। पेसमेकर असो हार्टबीट रेग्युलेट करता आणि। मानाचो जीव वचायता आणि सुरकशीत करता।